أول حاجة غادي تبدأ بها هي تقلب الفران، غادي تشوف الفران واش مزيان ولا لا؟ من بعد غادي تقلب الربيضات ونشوفهم واش محكوكين ولا لا؟ من بعدها تقلب الموتور وغادي تقلب الزيت، وغادي تشوف وش الموتور قديم ولا جديد وغادي تشوف وش الزيت كيسير ولا لا، وآخر حاجة غادي تخدم الطوموبيل وتشوفو ش كدير شي صوت إي وهداك الصوت وش عادي، ولا شي صوت إللي غريب